Allor, si m' mettesser sta possibilità magica 'e turnà aret dint'o tiemp, ij ci pensass buon, pecchè 'o passato è chien 'e mument. L'important stann 'e guerre, 'e rivoluzion, l'invenzion, ma io sinceramente non me ne andrei tropp luntan. Io turnass negli anni sessanta, qui in Italia e soprattutto a Napoli. Secondo me chell sì che era 'na bell'epoca. Comunque si respirava libertà, cambiamento e voglia 'e fa cos grand. E 'a gent pur si nun tenev tant stev assiem e s'aiutavan e c' stev sempr 'na risata pront. Immagina comunque 'e strade chien 'e voc, 'e bambini che giocano, 'a musica napoletana che esce dai balconi e gli artisti come Totò, Eduardo, Massimo Troisi, che iniziano a lasciare il segno. Ij sagliess ngopp 'a 'na Vespa e m' facess nu giro p' Spaccanapoli, con la città tutta viva, colorata, vera. Poj a livell 'e musica c' steven le prime canzoni itliane, chell diventate famose nel mondo. E a Napoli nasceva pure un modo tuto nostro 'e raccuntà 'a vita, con ironia, sentimento e musica. Tornerei là <hesitation> anche pecchè p' vedè come era vivere senza telefoni, senza socia. Cu chella libertà 'e parlà faccia a faccia, no attraverso 'e scherm. E ora c' facimm molti chiù problem. E pò diciamocelo, a cucinà 'e mamm, 'e nonne che stavano tutt il giorno a cucinà, 'e piatti fatti con calma, con amore, tornerei per imparare solo da loro. P' sentì 'e profum 'e 'na vot. E magari rubare qualche segreto culinario che oggi secondo me si è perso. Quindi nun turnass a'ret p' cercà 'e re, 'e battaglie famose, me ne andrei a vivere 'na giornata semplice negli anni sessanta a Napoli. Ca comunque, tra musica, gente vera e profumo 'e ragù che scende dai balconi la domenica. Anche perchè secondo me a'vvot 'e cose semplici so chelle'llà ca chiù che che rimangono dint 'o core.